المشروب المفظل إللي كثير أحبه وتقريبا يوميا أسويه هو الموز بالحليب، هذا العصير كثير طعمه حلو كيف يسووه؟ أول شئ نجيب موزتين متوسطين الحجم، وبعدين كوب حليب بارد، ونخليهم في الخلاط ونظربهم، ونحليهم بالعسل.